تہاڈا آہار پریاورن دی درِشٹی توں دیرگکالی کِمیں ہو سکدا ہے؟ ایہہ سنشچت کرنے لئی ہیٹھ لکھیاں گلاں دا دھیان رکھنا چاہیدا ہے۔ ستھانک اتے موسمی بھوجن کھاؤ، ستھانک طور تے اگائے گئے پھل تے سبزیاں دی ورتوں کرو کیونکہ اس نال ٹرانسپورٹ دا کاربن فٹ پرنٹ گھٹدا ہے۔ بنسپتی آدھارت آہار نوں ترجیح دو، پشو پالَن نال ہون والی پردوشن نوں گھٹاؤن لئی بنسپتی آدھارت بھوجن جِمیں کہ دالاں، دانے اتے سبزیاں دی ورتوں کرو۔ خوراک دی بربادی گھٹاؤ، جتنی لوڑ ہے اتنا ہی کھانا خریدو، پوری طرح استعمال کرو۔ ٹکاؤ کھیتی باڑی تے اتپاد خریدو جِمیں کہ جیوِک اتے نویاں کھیتی دے طریقیاں نال تیار کیتے پدارٹھ ٹکاؤ۔